מ'ווייזט דאס בילד און מ'דערציילט די מעשה אקאורדינג צו דעם. מ'קען ווייזן, אויב מ'ווייזט עס פאר קינדער, די בילד, מיט און ארויס פוינטן ספעציעלע זאכן וואס מ'זעט. און דערציילן די מעשה.